ʻⵎⵡⴽʃⵉ ⵀⵉⵏⵡⴰⵉ ⵀⴰⵡⵙⴻⴻⵏ, ⵎⵏⴷⴰ ⴷⴷo pⴰⴱⵍ ⴽⵅⴰⴷⴰⴳ ⵍⵓⵍā. ʻⵎⵡⴽʃⵉ ⴽⵅⴰⵙoⵓ. ʻⵎⵡⴽʃⵉ ⵎⵡⴽʃⵉ ʻⴰⵉⴽⴰⴷ ⵏⴰⵏⵙⴻⵙⵙⴻⵎⵉⵍ ʻⵜⴰⴷⵍ ʻⵔoⵓⵜ. ʻⵙⴻⵀⴰⴷ ʻⵀⴰⴷ ʻⵀⴰⴷ ʻⴼⴰⵙoⵓ ʃⴻⵏ ʻoⵏⴷ ʻⴰⵍ ⵎⴰⵔⴳā ⵎⵏ ʻⴰⵍ ʻⵀⵔⵉ ⴷⵎⵉ ʻⵀⴰⴷ ʻⵉ ⵏʻⵀⴰⴷ ʻⵉ ʻⴳⴰⵎⵉ ʻⵉⵍ ʻⵡⴰⴽⵡā ʻⵙⵀⵜⴻⵔⴻ ⴷⴷ ʻⴷⴰⴷ ʻⵎⵡⵏ ʻⴰⵀⴻⵎ.